नाइजीरिया म रहे वाला आदमी मन के संस्कृति इस्लाम के होएल आऊ साथ हे। ईमान भी खेल संगीत ल कोनो कोनो जगह म फॉलो करते इमान।